أول شى بتختار المكان الإضائة فيه مرة جيدة، ااا-يكون خلفيه تبعوا حلوة مشان تبان بالصورة تكون واضحة ، <hesitation> بنختار الوضعية اللى بيوقف بيها الشخص اللى راح نصوره ، بتكون وضعية كريتف مظبطة مع الصورة ما بتبين الديفوهات بجسمه ، ما بتبين أى عيوب بالخلفية بس.